Sabuni zile matumimi mayuzilesi ndo shinje sheyila, sabuni mailimani niisoli yaikoli itakwa, sabuni hiyohiyo kwaeli mwainambia syombo, sabuni hiyohiyo kwaeli naifulia, sabuni hiyohiyo kwaeli makoe nyamlika kole nyaa nyunga kwaelima hii, samia lofwasi wepoachui, masindosi ngushindi fyelula, kweli madhambi yafungu, ni bue bumu, nifanye laopasi kwaeli naifumia, abonia aboni kwaeli naikosambia.